gott kvöld og velkomin í Kastljós Björt Ólafsdóttir umhverfisráðherra verður gestur okkar í kvöld en í menningunni verður rætt við mann sem undanfarinn áratug hefur gengið á fjöll og leitað að hráefni sem hann

umbreytir í alíslenskt postulín í bílskúrnum bílskúrnum hjá sér í Kópavogi þá verður líka litið á það helsta sem er að gerast í vöruhönnun á Íslandi og má skoða á sýningunni dæmisögur á Kjarvalsstöðum en við byrjum hins vegar á umhverfisráðherra sem í gær lagði fram Rammáætlun og kynnti fyrir viku nokkuð sem kalla má svarta skýrslu um árangur Íslendinga í loftslagsmálum

í kjölfar umfjöllunar okkar um málefni friðlandsins við Mývatn og Laxá

dögunum það hversu illa gengur að framfylgja reglum sem fjöldi stofnana virðist þó sammála um að séu nauðsynlegur liður í því að vernda lífríki svæðisins og óvissu um hverjum ber í raun að

brot úr umfjöllun um málið frárennslismálin eru í lamasessi þar bera náttúrulega

mjög mikla ábyrgð en við verðum líka að líta

hver er ábyrgð Umhverfisstofnunar sem fer með umsjón þessa verndaða svæðis og það eru engin leyfi fyrir hótelunum í tilfelli Laxár og sels hvað með ábyrgð umhverfisráðuneytisins sem er

yfirstofnun og fer með málefni

þetta er svona þegar þú ert að fara í gegnum reglugerðirnar ertu að leita að Smugunni eða

einhverja stóra heildarmynd hafa menn látið náttúruna njóta

ég held að menn hafi nú reynt að gera eins vel og þeir gátu en eins og í öllum málum er alltaf hægt að gera betur sko ef við horfum beint á hvernig þeir hafa framfylgt þessari reglugerð frá tvö þúsund og tólf þá er svarið nei kannski er svarið við spurningunni bæði já og nei

hver ber ábyrgð á eftirlitinu það ég get hreinlega ekki svarað því við erum með Mývatn og Laxá sem geta ekki varið sig sjálf geta ekki kært eða farið fyrir dómstóla til að reyna að hnekkja ákvörðunum eða jafnvel aðgerðarleysi stjórnvalda þannig að Mývatn er ekki að njóta vafans heldur hóteleigendur sem eru að græða á nálægðinni við

stærstu náttúruperlu okkar Íslendinga björt velkomin í Kastljós byrjum kannski bara á þessu það er langt síðan menn voru sammála um hvað þyrfti að gera

setja reglur um það síðan þá hafa menn eingöngu neyðst til að styrkjast

þeirri trú hvað þyrfti að gera en það hefur samt ekki verið gert hvers vegna ekki ja þegar stórt er spurt og kannski fátt um svör verð ég að játa ég eins og aðrir horfði á umfjöllun Kastljós og og brá auðvitað við þetta eru atriði sem fjalla um

sem eiga sér dágóða sögu

fékk ég strax mína sérfræðinga í ráðuneytinu

til þess að fara yfir málið og auðvitað kallaði ég líka eftir skýringum og já útskýringum hjá hjá Umhverfisstofnun og þetta er auðvitað margir þættir eins og þið farið ágætlega yfir þetta er þetta er sveitafélagið sem hefur sinn þátt þarna sína stjórnsýslu þetta er heilbrigðiseftirlitið

þetta eru hótelin sem fara á svig við reglur eða atvinnuuppbyggingin þarna þarna eru menn að leita að smugum í stað þess að láta náttúruna njóta vafans

og og gera það einmitt

að meginmarkmiði að græða á þeirri náttúru í

þarna er Umhverfisstofnun með eftirlit og umsjón yfir þessu friðlýsta svæði sem sem er í sérlögum Mývatn og Laxá og það er þetta samspil

alls á milli og ég auðvitað klóraði mér í hausnum

og ég ímynda mér að margir hafi gert gerði hvað og hvar ábyrgðin liggi

er að láta skoða það en að þarna hafa menn ekki verið að tala stjórnsýslustigin tvö ríkið og svo sveitafélögin

nást skilningur þarna á milli og mér finnst mjög mikilvægt að það fari fram úttekt á því hvar hvar hundurinn liggur grafinn hvað hvað var það sem gerðist og útfrá henni getum við þá tekið stærri ákvarðanir ef að það er þannig að við þurfum að breyta lögum til þess að svona gerist ekki aftur til þess að stjórnsýslan sé alveg skýr styrkja eitthvað þessi þessi sérlög um Mývatn

að fara í en áður þurfum við að skoða nákvæmlega ferlana og nákvæmlega hvað leiddi af hverju

daginn eftir og spurðum hana einfaldlega að því sko hvers vegna ekki hefði verið gengið harðara fram og og meira gert því það það stofnunin virðist hafa gert

skrifað þónokkuð mikið af bréfum og og komið með ábendingar en við skulum sjá hvað hvað forstjóri Umhverfisstofnunar sagði vopnin sem við fáum eru kannski ekki

nógu sterk já við þyrftum kannski aðeins sterkari vopn í okkar okkar tækjasal sko til að takast á við þetta og þetta höfum á þetta við endurskoðun laga um náttúruvernd að þar er áherslan svolítið á það einmitt að við

að skrifa umsagnir en stundum þurfum við bara miklu beittari verkfæri til að geta gripið inní já þetta sagði hún og í gær var lagt fram frumvarp til laga um Umhverfisstofnun

eftirlitsheimildir eða einhver tól og tæki eins og hún er að vísa til umfram það sem nú er er þetta ekki líka svolítið stóra málið það frumvarp sem lagt var fram í gær ég skoðaði það einmitt sérstaklega útaf því að það var á þingmannalistanum hjá mér og ég vildi skoða það sérstaklega tók það aðeins inn til mín aftur hvort

lagagreinar um Umhverfisstofnun og hlutverk hennar

í lagagreinum hjá okkur frumvarpið um Umhverfisstofnun er þá frumvarp um heildarlög þannig að það frumvarp eitt og sér kannski frumvarp um þessar eða lögin um Mývatn og Laxá og önnur friðlýsingarlög þetta er þó töluvert betra finnst mér í náttúruverndarlögunum sem á við um önnur svæði kannski eins og ég sagði hérna í byrjun kannski þarf að skoða þau betur og veita Umhverfisstofnun þar tæki til þess að bregðast við nákvæmlega þeim aðstæðum sem þarna eru uppi útaf því að þetta er bara mjög einstakt með friðlýsingu í byggð byggð sem er fyrir þorp og atvinnustarfsemi og landbúnaður landgræðsla og ýmislegt og við erum að friðlýsa vatnið og náttúrulegan fjölbreytileika þar og auðvitað Laxá en þetta þarf einhvern veginn að gerast í

góðri sátt við það sem fyrir er en auðvitað sjáum við að það sem er að gerast núna og hefur verið að gerast á undanförnum árum þessi uppbygging á

hótelum og ferðamannaiðnaðinum þarna það eru miklar líkur á því að það sé að hafa áhrif á vatnið þó geta menn ekki nákvæmlega sagt með vissu hvað það er alltaf sem er að hafa áhrif á vatnið en en náttúran á auðvitað að njóta vafans og lífríkið þarna það eru aðrir þættir eins og ég segi

sem eru að fylla þetta vatn næringarefnum eins og landbúnaðurinn eins og landgræðslan sem rennur þarna sem sagt næringarefni renna í

áhrif og við þurfum að bregðast við því en ég meina hefði Umhverfisstofnun átt að bregðast öðruvísi við og hefur hún ekki tól og tæki til þess ég bara segi þér alveg eins og er ég bara veit það ekki kannski hefði það átt að vera einhvers staðar á fyrri stigum fyrir mörgum árum þá

Umhverfisstofnun sem ákveður hvort

byggja þarna eða leggur blessun sína yfir hvort það megi byggja þarna á árbakkanum örugglega

vitað það sem við vitum í dag

þá hefðu einhverjar einhverjar meiri varnir eða já en þetta er bara staðan núna og ég kem að henni eins og hún er auðvitað þetta þetta hefur allt verið að gerast á fyrri árum og við vitum auðvitað að um þetta var rætt töluvert síðasta kjörtímabil og þá var þingheimur alveg samtaka í því að að það þyrfti að bregðast við og nú hefur EFLA

fyrir hendi til þess að fara í betri fráveitumál þarna það getur hlaupið á hundruðum milljóna

kostnað sveitafélaga en þetta er auðvitað dálítið einsdæmi við erum með þetta verndarsvæði og ríkið auðvitað kemur að því það var rammaáætlun lögð fyrir þingið í gær og það kannski var óvanalega lítið deilt um

ekki allir sammála

kannski eitt þarna

miðhálendinu þú hefur sjálf talað um það að það ætti að stefna að því að gera þjóðgarða á miðhálendinu fer þetta þá ekki svolítið illa saman

jú rammaáætlun

er auðvitað þannig að hún er málamiðlun milli tveggja ólíkra eða fleiri

sjónarmiða þar sem er að vegast á vernd og nýting orkukosta og málamiðlun væri ekki málamiðlun ef ef fólk þyrfti ekki

sætta sig við minna og láta af eitthvað ég segi það það er ýmislegt sem ég þurfti að kyngja í þessari rammaáætlun en hún er faglega unnin hún er hún er faglegt mat sérfræðinga sem voru í verkefnastjórn og mér finnst hún góð málamiðlun og þess vegna legg ég hana fram óbreytta

rætt um raforkuflutningskerfið í gær og

umræða sem hefur verið í gangi og það hefur verið kvartað yfir því að það vanti inná kerfið kerfið sé ekki nógu stórt og það eru auðvitað svona kannski ef menn ná saman og sátt um þetta þá mun væntanlega næsta rifrildi

reisa háspennulínur þú ræddir

aðeins í gær þarf að fara í allar þessar stóru framkvæmdir til þess einfaldlega að tryggja raforku til heimila og svona flestra fyrirtækja hérna snýst þetta ekki svolítið mikið um um það að þetta er fyrst og fremst gert fyrir stórnotendur er það ekki málið jú sko ræðum raforkuflutningskerfið þá verðum við að átta okkur á því að það er tvískipt hið almenna kerfi og svo er það stærri línan sem ber hærri spennu til stóriðjunnar og auðvitað hefur þetta einhver innbyrðis áhrif truflanir og annað getur haft áhrif á minna kerfið en ég meina við vitum það að stóriðjan hefur nú þegar notar nú þegar níutíu prósent af allri þeirri orku sem aflað er á á Íslandi almenna notkunin notkun fyrir tíu prósent fer þá þangað

og þetta verðum við bara að muna þegar við erum að

bæta flutningskerfi fyrir almenna notendur og fyrir lítil fyrirtæki ég held að það sé ljóst en við skulum bara einbeita okkur þá að því ég held að það væri ágætt fyrsta finnst þér af því að Landsnet og þá þeir sem hafa talað þeirra máli hafa stillt þessu svolítið þannig

þetta snúist eiginlega bara um ekkert síður um almenna notendur

verið rangt að stilla því þannig upp ja ef því hefur verið stillt þannig upp þá er það rangt já það er ekki öll sagan og það er best að segja hana alla finnst mér bara örstutt í lokin síðasta spurning og það er eiginlega fáránlegt að leggja þetta

upp fyrir þig en skýrslan sem þú kynntir í síðustu viku er hún ekki einn samfelldur áfellisdómur fyrir okkur hafandi talað um árangur okkur í umhverfismálum

ekki bara hræsnarar ef þetta er rétt sem kemur fram í þessari skýrslu þetta er rétt sem kemur fram í skýrslunni

mín skýrsla byggir á skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem sýnir eins og við höfum farið að Íslendingar eru að losa mun meira per höfum sífellt verið að bæta í losun frá nítján hundruð og níutíu meir en aðrar þjóðir ég veit ekki hvort við eigum að kalla það hræsni en

og vorum orðin dálítið værukær en ég held við höfum vaknað all hressilega af blundinum

sko og það er bara gott við höfum ýmsar leiðir og mjög hér á Íslandi með þessa grænu orku að svona stemma stigum við þarna og ég er mjög bjartsýn að við getum gert það hratt og það er líka það sem við ætlum að gera Björt Ólafsdóttir takk fyrir komuna í Kastljós þá skiptum við yfir í menninguna sjáum hvað þau eru að brasa komið þið sæl ég er kominn á sama stað og Kínverjar fyrir

árum segir Sigurður Guðmundsson sem undanfarinn áratug hefur unnið að því að þróa hundrað prósent íslenskt postulín í bílskúrnum hjá sér í Kópavogi Bergsteinn heimsótti Sigurð í heimagerðu og kynnti sér þetta þolinmæðisverk sem byrjar á fjöllum og endar í brennsluofninum Sigurður er nýkominn á eftirlaun en starfaði áður hjá rannsóknarþjónustu h hann fór á

á árum áður og tók ástfóstri við efniviðinn postulín er út hvernig maður býr það til það er þolinmæðisverk að fullvinna postulín frá upphafi til enda frá því að Sigurður

og þar til hann getur brennt það í ofni hálft til heilt ár sumir fara í golf

á Hellisheiði mér hefur tekist að ná mjög hreinu og mjög þjálu og góðu efni en til þess að geta gert postulín en aftur á móti er mun erfiðara að fá ég hef notað vikur svolítið það er hægt að nota í staðinn fyrir

verða heillaður af sögu Sigurðar Garðar Eyjólfsson kynntist Sigurði í gegnum nýsköpunarmiðstöð Íslands hann gerði um hann myndlistarverk sem sýnir Sigurð á göngu á fjöllum og sýnt var á sýningu í hafnarborg fyrr í vetur hann er í ákveðinni ferð hann Sigurður hann er að reyna að búa til

fullkomna postulín og það veit enginn hvað það tekur langan tíma hann er ekki búinn að ná takmarkinu og er enn á þessari vegferð

myndlíkinguna myndlíkinguna að labba vera með þessa fígúru að

í íslensku landslagi þegar ég er búinn að hreinsa öll efnin úr þeim en ég er enn að finna í hvaða hlutföllum þetta á að vera

prósess sem mun taka taka mig nokkur ár í viðbót hvernig þekkir maður alvöru postulín þú þekkir það

ég er kominn á þann stað ég er eins og Kínverjar voru fyrir þúsund árum

mjög áhugavert að maður hér í

á eftirlaunum sér með svona mikið æði fyrir þessu viðfangsefni en það setur líka spurningamerki við þessar rannsóknir eru ekki í gangi nú þegar af hverjum vitum við ekki meira um nærumhverfi okkar ég er mest í því að búa til skálar það helgast af því að hlut sem á að þola tólf hundruð og sextíu gráður þá þarf hann að geta staðið en útkoman er þá væntanlega skálar sem eru úr hundrað prósent íslensku postulíni já ég get tekið annað dæmi sem

rannsóknir á íslenskri ull aftur mjög skrítið ég held að við sem samfélag ættum

að sammælast um

ef við vitum ekki mikið um nærumhverfi okkar þá vitum við kannski voðalega lítið ég held að

sé fyrst og fremst

sem kalli á þetta að búa til eitthvað nýtt

vinna hráefnin ráða við að breyta þeim og ráða yfir þeim er það sem rekur mig áfram Sigurður Guðmundsson er ekki sá eini sem vinnur að íslensku postulíni því

eru meðal þess sem er til sýnis á sýningunni dæmisögur vöruhönnun á tuttugustu og fyrstu öld sem opnuð var á Kjarvalsstöðum um

helgina þar má sjá eins konar sneiðmynd af því helsta sem er að gerast í vöruhönnun á Íslandi svo sem fjöldaframleidda IKEA muni og gervifót frá Össuri Bergsteinn og Einar Rafnsson litu á sýninguna þetta var sem sagt hugmynd um að sýna mismunandi vinkla sem fólk og hópar og

fyrirtæki eru að vinna út frá eins og eitt dæmi um upplifunarhönnun sem er

hönnuður sem vinnur meira og minna bara út frá handverki annar hönnuður sem vinnur meira og minna

út frá fjöldaframleiðslu og svo

sem vinur bara með rannsókn er frá staðbundinni framleiðslu allt sem hún framleiðir er framleitt á íslandi og þetta sýnir svona kannski möguleikana sem búa í faginu og það sem er hægt að gera

eru allt dæmi um hluti sem eru vel gerðrir og þetta er svona dálítið gott yfirlit yfir það sem hefur verið að gerast hérna undanfarin ár ég held að við séum í takt við það sem er að gerast erlendis mjög mikið það sem er að gerast alls staðar er að fólk er að vinna

mikið út frá sínu umhverfi við erum að vinna út frá þessu umhverfi sem er dálítið einstök íslensk og svo sérðu hérna Brynjar Sigurðarson sem er að vinna út frá handverki sjómannsins þannig að það er auðvitað líka alþjóðlegt en það er samt mjög íslenskt líka það eru alveg greinileg íslensk áhrif hérna en svo sér maður hönnuði annars staðar í heiminum sem eru að vinna með sitt umhverfi og vinna kannski á svipaðan hátt aðrir vöruhönnuðir en þeir eru bara í öðru umhverfi og

svo hugmyndafræðin

sú sama að vinna með það sem er í kringum þig og það er svona það sem hefur verið að gerast í faginu meira og meira en svo hefur hún undanfarin ár farið að snúast

rannsóknir eins og þetta rannsóknarverkefni sýnis hér rannsóknir á efnum hún er meira og meira farin að snúast líka umhverfisáhrif og og svona upplifanir og þjónustu þannig að þetta er svolítið